Hataholi hidan nanu sala duduafik neu meo, meo ana toe lamatuan, meo selalu mesan, meo ta nahik hataholi nanolin, meo ta nahik oe, eo kerjan na kada sungu mesan, meo ta nelelak lamatuan.